gagnrýni á skýrslu Hagfræðistofnunar um hvalveiðar kallar á að ályktanir í henni séu skoðaðar betur segir forsætisráðherra hún og umhverfisráðherra furða sig á að þar sé náttúruverndarsamtökum líkt við hryðjuverkasamtök hægt er að skoða ráðstöfunartekjur Íslendinga aftur til nítján hundruð níutíu og eitt á vef sem ríkisstjórnin kynnti í dag ráðherrar segja að á grunni hans sé hægt að taka betri ákvarðanir byggðar á Skúli Mogensen eigandi

segir stefnt að því að ljúka viðræðum við

partners fyrir lok febrúar lánardrottnar

samþykktu breytingar á lánaskilmálum sem var skilyrði sem

enn standa yfir umfangsmiklar aðgerðir á Suður Spáni til að bjarga tveggja ára dreng sem hefur setið fastur í borholu í fimm daga þeir sem veipa vilja vera kúl segja ungmenni sem fréttastofa ræddi við í dag fólki finnist ekki eins

skaðlegt að veipa og reykja það megi gera það inni og bragðið sé gott

og umhverfis og auðlindaráðherra furða sig á því að náttúruverndarsamtökum sé líkt við hryðjuverkasamtök í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um hvalveiðar umhverfisráðherra segir að í henni sé ekki tekið tillit til kostnaðar sem kæmi til af auknum hvalveiðum til dæmis vegna orðspors Íslands þjóðhagslega hagkvæmt er að stunda hvalveiðar segir Hagfræðistofnun í úttekt sinni sem gerð var að að beiðni sjávarútvegsráðherra hann sagði í fréttum í gær

að ákvörðun hans um hvort hvalveiðum yrði haldið áfram yrði meðal annars byggð á skýrslunni í fyrsta lagi furða ég mig á umfjöllun um náttúruverndarsamtök í þessari skýrslu þar sem þeim er líkt við hryðjuverkasamtök og ég skil ekki alveg hvaða erindi það á inn í inn í þessa skýrslu eða hvað er þar að baki og sömuleiðis fannst mér það náttúrulega mjög furðulegt að sjá í þessari skýrslu umræðu um það að náttúruverndarsamtök þeim er líkt við hryðjuverkasamtök og rætt um að sérstaklega þurfi að setja lög til þess að vernda Ísland fyrir slíkum slíkum samtökum mér finnst það mjög sérkennilegt útspil frá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands í garð þeirra náttúruverndarsamtaka sem hafa verið að berjast fyrir sínum málstað í hvalveiðum og bara ekki til að hjálpa umræðunni í úttektinni kemur fram að myndu stækka ef fleiri hvalir yrðu veiddir forsætisráðherra segir að skoða þurfi betur þær ályktanir sem dregnar séu í skýrslunni það er auðvitað ákveðin gagnrýni sem er þegar komin

fram á hana og þá sérstaklega á ýmsar ályktanir sem eru dregnar um líffræðilegar og

ræða samband þarna á milli að þá er ekki tekið tillit til þess kostnaðar sem að myndi hljótast af því að fara út í auknar hvalveiðar til dæmis vegna orðspors Íslands Landsréttur staðfesti í dag sextán ára fangelsisdóm yfir

fyrir morðið á Sanitu Brauna í íbúð hennar við Hagamel í Reykjavík haustið tvö þúsund og sautján þá staðfesti rétturinn að

þrjár milljónir í bætur hverju og foreldrunum einum komma sex milljónir á mann var fjörutíu og fjögurra ára gömul og frá Lettlandi en

hann ætlar að una dómnum og ekki freista þess að áfrýja honum til Hæstaréttar hægt er að skoða lífskjör Íslendinga og þróun þeirra aldarfjórðung aftur í tímann í nýjum gagnagrunni sem opnaður var í dag forystumenn ríkisstjórnarinnar kynntu

í ráðherrabústaðnum hann er á tekjusagan punktur is og er öllum opinn grunnurinn er byggður á skattframtölum aftur til nítján hundruð níutíu og eitt og eru gögnin ópersónugreinanleg

ég held að þetta geti verið alveg gríðarlega gagnlegt tæki til þess að bæði móta stefnu og taka eins og ég segi betri ákvarðanir sem byggjast á raungögnum hér erum við að fá í hendurnar grunn til þess að læra af því hvernig okkur hefur gengið í fortíðinni og betri grunn til þess að standa á í umræðu dagsins í dag eitt dæmi sem forsætisráðherra sýndi í morgun

er launaþróun tuttugu og fimm til sextíu og fjögurra ára hjóna með eitt til tvö börn í eigin húsnæði á öllu landinu

hrunið hafði áhrif á ráðstöfunartekjur landsmanna allra mismunandi þó á ólíka hópa allt aðrar ráðstöfunartekjur eru hjá tuttugu og fimm til þrjátíu og fjögurra ára einstæðum mæðrum með eitt til tvö börn í leiguhúsnæði þær voru með tvö hundruð áttatíu og sjö þúsund krónur í ráðstöfunartekjur árið tvö þúsund og sautján og þar sjáum við til að mynda minni vöxt tekna en hjá ýmsum öðrum hópum

mikilvægt einmitt fyrir okkur stjórnvöld til þess að við getum beint okkar aðgerðum og stuðningi í góðan farveg þá skiptir máli að hafa þessi

elsti aldurshópurinn fann lítið fyrir áhrifum hrunsins það er að segja ef skoðað er línurit ráðstöfunartekna hjóna sextíu og sex ára og eldri í eigin húsnæði ráðstöfunartekjur þeirra voru sex hundruð þrjátíu og þrjú þúsund krónur tvö þúsund og sautján

ráðstöfunartekjum hafa komið á óvart það eru allir hópar sem eru að koma með á flóðinu það finnst mér standa upp úr og síðan hitt að að félagslegi hreyfanleikinn á Íslandi er mjög áberandi mikill

formaður sænska Jafnaðarmannaflokksins gegnir áfram embætti forsætisráðherra

eftir að þingmenn greiddu í morgun atkvæði um nýja ríkisstjórn í þriðja sinn á stuttum tíma aldrei hefur tekið jafn langan tíma að mynda ríkisstjórn eftir kosningar og nú en þingkosningar fóru fram í Svíþjóð fyrir rúmum fjórum mánuðum jafnaðarmannaflokkurinn og græningjar mynda hina nýju ríkisstjórn sem neyðist þó til að reiða sig á stuðning Miðflokks frjálslyndra og

lánardrottnar

hafa samþykkt skilmálabreytingar á lánunum og nú er verið að semja við leigusala segir forstjórinn Skúli Mogensen

er vongóður um að samningar takist við

partners fjárfestar sem tóku þátt í skuldabréfaútboði

í fyrra hafa samþykkt breytingar á skilmálum lánanna þetta lá fyrir í morgun og er liður í viðræðum við

Indigo partners þetta var eitt af frumskilyrðunum sem þeir settu og það var ánægjulegt að sjá að það voru allir eftir er að ganga frá fleiri skilyrðum eins og til dæmis að semja við leigusala og fleira Skúli segir unnið mjög náið með Indigo partners ég er mjög bjartsýnn á að þetta takist allt saman hvenær það kemur í ljós skilmálarnir sem gilda til loka febrúar þannig að við ætlum okkur að klára þetta fyrir þann tíma

frekari lækkun fargjalda og það geti komið illa við sum félög og nefnir sem eitt þeirra ég er sammála honum að fargjöld muni halda áfram að lækka og það er ekki síst þess vegna sem það var mikilvægt fyrir okkur að fara í þessar aðgerðir sem við höfum farið í það gerir okkur einmitt kleift að halda áfram að lækka fargjöld af því að núna erum við með mun hagkvæmari rekstrarkostnað en við vorum því

núna höldum við áfram sem alvöru aftur eins og við vorum tvö þúsund og fjórtán fimmtán og sextán þannig að ég tel okkur vel í stakk búna að takast á við og halda áfram að bjóða einmitt lægri fargjöld landsmenn gefa stjórnvöldum og sveitarfélögum falleinkunn í nýrri umhverfiskönnun Gallups og telja að viðleitni til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda skorti sviðsstjóri markaðsrannsókna hjá Gallup segir áhyggjur fólks aukast milli ára niðurstöður könnunarinnar voru kynntar í Hörpu í dag þar kom fram að þó nokkur munur er á svörum þátttakenda eftir aldri almennt telja þeir sem eru yngri en þrjátíu ára að loftslagsbreytingar séu af mannavöldum og muni hafa alvarlegar afleiðingar á æviskeiði þeirra

hugsa mikið um hvað þau geta gert

til að draga úr áhrifum sínum á loftslagið þá hefur rúmlega helmingur breytt neysluvenjum til að minnka umhverfisáhrif að áhyggjur okkar hafa aukist milli ára meirihluti níu af hverjum tíu er byrjaður að gera eitthvað stærsti hluturinn er

við þurfum að hjálpa hreyfingunni sjötíu og fimm prósent Íslendinga gefa viðleitni ríkis og sveitarfélaga til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda meðaleinkunn eða lægri það er verri einkunn en í sambærilegri könnun í fyrra Halla Hrund Logadóttir stýrir miðstöð norðurslóða við Harvard háskóla hún segir að flétta þurfi loftslagsmál inn í allar stefnur

sig í stykkinu við getum litið á þetta sem nýsköpun fyrir stefnu stjórnvalda stjórnvöld þurfa að skapa rétta hvata

til að gera betur

við höfum náð töluvert langt í orkumálunum okkar en þurfum að gera betur

við náum því getum við verið leiðandi dæmi fyrir heimsbyggðina um hvernig á að gera hlutina leit að tveggja ára dreng sem féll ofan í borholu á Suður Spáni fyrir tæpri viku hefur enn engan árangur borið enn eru umfangsmiklar björgunaraðgerðir við holuna talið er að drengurinn sitji fastur á um sjötíu metra

dýpi en það hefur reynst björgunarfólki þrautin þyngri að komast til hans til stendur að grafa hundrað metra löng göng beggja vegna til að freista þess að ná drengnum út rúmlega metra víðir verða settir í göngin til að koma í veg fyrir að þau falli saman litli var í með fjölskyldu sinni borginni á Suður Spáni fyrir fimm dögum þegar hann féll ofan í holuna sem er rétt um tuttugu og fimm sentimetrar að þvermáli ekkert hefur spurst né heyrst til drengsins síðan foreldrar hans hafast við í bíl í nágrenni við holuna á meðal leitin stendur yfir spænskir fjölmiðlar greina frá því að þriggja ára bróðir Julens hafi látist í fyrra úr hjartaáfalli mikill fjöldi fólks hefur sýnt fjölskyldunni samstöðu undanfarna daga sérfræðingar bæði frá Spáni og Svíþjóð taka þátt í aðgerðunum þeir sömu og áttu þátt í björgun þrjátíu og sem sátu fastir í námu í Chile í sextíu og níu daga árið tvö þúsund og tíu í nýrri skýrslu er lagt til að

verði friðlýst í stað þess að ráðast í gerð Hvalárvirkjunar skýrsluhöfundur segir að friðlýsing skapi störf til framtíðar sem virkjunin geri ekki þá séu víðernin aðdráttarafl þar sem þau séu þverrandi auðlind náttúruverndarsamtökin Ófeig náttúruvernd létu vinna skýrsluna og er markmið

að bera saman samfélagsleg áhrif friðlýsingar og umhverfi hans heldur en að nota þau til orkuvinnslu friðlýsing laði til sín ferðamenn

fylgi störf til framtíðar en ekki í tilfelli Hvalárvirkjunar þegar frá líður þá verður lítið eftir því að virkjunin skapar ekki störf

kemur fram að virkjun og friðlýsing geti ekki farið saman það er ekkert svigrúm í forsendum friðlýsingar til þess að vera með orkuvinnslu á sama stað

friðlýst svæði í skýrslunni er lagt til að

um ellefu hundruð ferkílómetrar

sem ná allt frá Steingrímsfjarðarheiði í suðri að mörkum Hornstrandafriðlandsins í norðri

þetta er jaðarinn á eyðibyggðinni sem skapar tækifæri í ferðamennsku og rannsóknum flestir sem ég þekki veipa segja ungmenni sem fréttastofa ræddi við í dag framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir óvíst hvaða áhrif rafrettur geti haft á heila ungmenna sem séu enn að þroskast rétt tæpur

fjórðungur framhaldsskólanema

daglega þeim hefur fjölgað um rúmlega helming á tveimur árum samkvæmt nýjum niðurstöðum Rannsókna og greiningar sem fjallað var um í kvöldfréttum sjónvarps í gær fjögur prósent reykja sígarettur daglega framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir þessa þróun óásættanlega en niðurstöðurnar komi ekki á óvart ný lög um rafrettur taka gildi í byrjun mars það sem hefur núna verið villta vesturs ástand

varðandi söluna ekkert eftirlit þetta er búið að vera tíska rafsígarettunotkun meðal ungmenna á næstu dögum verður nemendum í tíunda bekk og framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu boðin fræðsla um skaðsemi rafrettna ég held líka að það þurfi að upplýsa foreldra mikið betur um hvað þetta þýðir rafsígarettur geta hjálpað fólki sem vill hætta að reykja við erum ekki að tala um það við erum að tala um börn og ungmenni sem hafa ekki reykt en byrja að nota rafsígarettur við vitum ekki hvaða afleiðingar

geta haft á börn og sérstaklega þroska heila þeirra ungmenni sem fréttastofa náði tali af í dag sammæltust um að notkun rafrettna væri að færast í aukana í kringum þau það segja allir að

skaðlausara heldur en sígarettur þannig þau réttlæta það þannig

ástæðan er þetta fólk sem

reykti áður ekki alltaf þetta er mjög oft bara einhverjir sem halda að þetta sé

ekkert skaðlegt og vilja bara vera kúl veipa margir í kringum þig já mjög margir mér finnst bara flestir sem ég þekki þetta er eins skaðlegt en fólki finnst það ekki

gera þetta inni og þetta bragðast ótrúlega sætt

góð lykt af þessu og svona þannig ég held að

allt starfsfólk þjónustumiðstöðvar fyrir blinda og sjónskerta getur nú loks notað tölvukerfi stofnunarinnar nýtt kerfi var tekið í notkun í dag sem gjörbreytir vinnuumhverfi blindra starfsmanna tilgangur þjónustumiðstöðvarinnar er að auka möguleika blindra og sjónskertra til virkni og þátttöku á öllum sviðum samfélagsins til jafns við aðra hingað til hafa blindir ekki getað nýtt sér þau forrit sem varða notendur og hér starfa blindir einstaklingar líka

nú sitja allir við sama borð og það er gríðarlega mikilvægt nú get ég

skráð upplýsingar inn sem ég hef ekki getað gert í rauninni

að senda tölvupóst á samstarfsmann vinnuaðstöðu mjög mikið til hins betra einn ráðgjafanna sem sáu um að innleiða kerfið segir að þetta opni á möguleika fyrir önnur fyrirtæki að ráða blinda eða sjónskerta í auknum mæli klárlega við algjörlega búin að sýna fram á

það eru fjölmörg fyrirtæki að nota þetta kerfi bankarnir flestir Orkuveitan

ég sé ekki neitt því til fyrirstöðu að þau geti ekki verið að

eins og Eyþór

getur þá alveg tekið þátt í að vinna með verkefni sem eru í gangi Eyþór segir það hafa verið ánægjulegt að vinna með starfsmönnum við að innleiða kerfið þeir hafa verið mjög tilbúnir til þess að skilja það að þetta þarf að vera aðgengilegt og það er alltaf gaman að sjá það að manni er ekki alltaf gleymt Filippus

í Bretlandi slapp með skrekkinn þegar hann lenti í árekstri í gær Filippus sem er níutíu og sjö ára var sjálfur undir stýri og virðist hafa ekið Land sínum í veg fyrir

bifreið sem var á töluverðum hraða í þeim bíl voru tvær konur og níu mánaða gamalt barn en ekkert þeirra slasaðist alvarlega Filippus sem er eiginmaður Elísabetar

sig í hlé frá opinberum skylduverkum í fyrra sjónarvottur að bílslysinu í gær segir mikla mildi að ekki hafi farið verr föstudagurinn dimmi er nú haldinn í þriðja sinn í Borgarbyggð þá er fólk hvatt til að njóta myrkursins og prófa í einn dag að hvíla raftækin Halla Ólafsdóttir er í Borgarnesi

hvernig gengur að fara eftir markmiðum dagsins það gengur ágætlega hérna í

í fyrra vorum við mikið í við erum að hugsa um að taka gestir í Vatíkaninu þar var þeim hins vegar tekið opnum örmum fyrr í vikunni og dýrin fengu meira að segja guðsblessun sérstökum básum hafði verið komið upp í Vatíkaninu til að hólfa af hina

gesti tilgangur heimsóknarinnar var árleg

sem fram fór á dögunum en guðsblessun stóð gæludýrum ekki bara til boða í Vatíkaninu víðar á Ítalíu og á Spáni gátu gæludýraeigendur mætt með ferfætlinga sína í kirkju eigendurnir trúa flestir að blessunin auki líkur á langlífi og hamingju gæludýranna dýrunum þótti

til dæmis virtist þessi ágæti köttur ekkert sérstaklega upprifinn yfir herlegheitunum

þarf jú líklega ekki miklar bænir um langlífi eigandi níu líf

landið úr vestri í nótt með

suðaustanátt með rigningu snemma í fyrramálið kuldaskilin ganga svo rólega yfir landið á morgun og eftir það tekur við hægari

átt með snjókomu og kólnar snögglega seint á morgun ganga inn

á landinu þurrt norðaustan til á landinu á morgun en fer að snjóa þar seint annað kvöld Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir Kristjana Arnarsdóttir

íþróttir kvöldsins íslenska karlalandsliðið í handbolta hélt í dag til

þar sem milliriðillinn fer fram við heyrum hljóðið í leikmönnum liðsins en Ísland mætir Þýskalandi á morgun bikarmeistarar

Tindastóls misstigu sig gegn haukum í úrvalsdeild karla

og bandaríska

hefur jafnað sig af meiðslum hún snéri aftur í brekkuna í morgun í heimsbikarnum í alpagreinum gagnrýni á skýrslu Hagfræðistofnunar um hvalveiðar kallar á að ályktanir í henni séu skoðaðar betur segir hún og umhverfisráðherra furða sig á að þar sé náttúruverndarsamtökum líkt við hryðjuverkasamtök hægt er að skoða ráðstöfunartekjur Íslendinga aftur til nítján hundruð níutíu og eitt á vef sem ríkisstjórnin kynnti í dag

ráðherrar segja að á grunni hans sé hægt að taka betri ákvarðanir byggðar á

Skúli Mogensen eigandi

segir stefnt að því að ljúka viðræðum við partners fyrir lok febrúar lánardrottnar

breytingar á lánaskilmálum sem var skilyrði sem

enn standa yfir umfangsmiklar aðgerðir á Suður Spáni til að bjarga tveggja ára dreng sem hefur setið fastur í borholu í fimm daga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

vonum að þið hafið það sem allra best um helgina veriði sæl